स्क्रूडराइवर जो होते ओ अलग अलग प्रकार के होएल। जो अलग अलग काम म आते जैसे ओकर नाम है। फ्लैटहेड, फिलिप्स, रॉबर्टसन । ये अलग अलग प्रकार के पेचकस हे जो नाट के पेंच अगर ढीला होते तो ओला कसे म काम आएल। आऊ अगर बात करो नाट के त अलग अलग प्रकार के नाट के आधार पर। अलग अलग प्रकार के आऊ अकार के भी आते।